Ya wo ba lah bamu ya nuh nong ba lulleh kari boh zanya na zanba boh zanya na zanba boh zany na zanba mogho mokini yakam ah mi, bari chaku yakam ah mi tarum bobi yakam ah mi bon zanya nama babu, toh bini kari ya damia har kuma ku bamogho ma yohneh baboni mikiri ma eh weh ki pilleh bi yamba yam kuni, ni yamba ni yakkuni, ni yamba ya wok tebe beni bobi kuma boh ngeh balbikun nama ai ni minam <hesitation> muri nina ya nuh ba bipngu na nabi na toh, mini ni muno niyi yoh ya billi ni munam billi ba, kafini ka fari nugilli ligilli niyoh shekhi ghabi ni ngyam shekli ghaban gilli toh buro gimi ballibi bobiba sedeki ghe nama bak bakri muno bakri muno bakri muno, ba bakromuno yah bakro muno ba bakri muno ba ah bakri mumoba mudo rege yoh minam kuma yadda mi dobna mini ya bakri ka muram ngyam biraha nzumzaba tiram biraba boh boh boh pagham kuskure kin nam ma pagham kuskure ah dweh yamba ki nama tiram biraba, <hesitation> sheware tiram. Niya ghabau, shawaren gyam niyi ghaban nigimin nyeri kín ya nabi woh ghyembam mana toh, yoh ghyembam wa meti kigho woh nu kari, nkari mini maba ɓipna ni ba mpipne gi woh lam kuma bin nabiya na toh mini ni ba mpipne gi ba yero tebam ah yero tebam, bi wuna yer tebam ba mudo rege yoh mbagbam kumari, bi wuni minam minam ni minam gi wube yamba boh balam bi bari gi mogho kumi yerba mudo rege ye boh balam boh ko minam nigi kumuram, gimi ya paghe mina manang ko maba boh tugam foleh bamogho ko kuma bi bami tughe tolam ki kuma bamogho tughe tolam ki nama bolam yi ko gibi yin wawuna pakbi nana foh, nigambi ko nigamyi woh yamba nan nabi yamba na toh yamba wa bakri bamido bami tukuni folam, minam kuma yamba wa bakri minam bin tukan toleh bamogho nna mi loloh kina toh nabi yamba na yamba yoh nigi gbonsoh ba gimin baliboh yoh nigi nbonsoh ah benam ba gimin baliboh yoni gi nbonsoh ah benam ba gimin baliboh ah mi woh lam kuma min yiri nabiya nana ba ning tebe nu gi nu gi wokna mini bon nam̍biya ka naina tebaam ki ku yamba ka pak poroh ah mi liloh mini ni iya gimi ya nabo.